So mi waawi ɗonnoogol ko mi waɗi yimre njiiɗi mayreeji am walla yimre njiiɗi mayreeji ɓe e hoore makko, miɗo ɗonnoo yimre njiiɗi mayreeji am. Miɗo faami ko mayreeji waɗi goɗɗum moƴƴi e nguurndam, heɓde ndokkitannde e hoore. Mi waawi waɗde waɗe ngoo ɓuri heɓugol ɓe yamirde e heewta ɓurnde nder maajoje am